أول حاجة لازمك تتأكد إني إنت تستعمل في <hesitation> فرشاة أسنان، كيما نقولو مالسة معنتها ماهياش هيكا توجع سنان بعديكا نرطبو الراس نتاع الفرشاة بشوية ماء باش تبدأ هاكا <hesitation> رطبة وماتوجعكش، بعديكا نرميو كمية صغيرة متاع معجون الأسنان ع الفرشاة و <hesitation> نشدو نشدو بيدك بزاوية نقولو خمسة وأربعين درجة وتحرك فيها يمين يسار بشوية.